Дар дохили детектор сенсор ё чароғи махсус вуҷуд дорад. Вақте ки дуд ба дохили он медарояд, он равшаниро ё ҷараёни ҳаворо халалдор мекунад. Сенсор инро ҳис мекунад ва ба сигнал медиҳад. Баъд аз ин, садои занг ё огоҳкунӣ баланд мешавад. Он барои огоҳ кардани одамон аст.